Pusowel holoore, <hesitation> ɓittan holoore- a nanngan holoore nde, mbaɗa e nder he. Ni woni ɓitta ɗum haa ɗum fusa. Ko noon fusirte.